<noise> Itabia anzi. azina ne mwina kunda <noise> imuntu ndala fiki wane atizeyu mwivi <noise> atizeyu mulovi alafu <noise> vile vile atize kuha apita kumzinguluka akunja mukuyu yanji pamu kunde nandi kino tomvile kwenzana atalanda kuti chino na chino na chino ane uvie shavi ronda pia vile vile <noise> ndumwana ane mwayu mwivi ahh shairo rela kupelange nene msope <noise> chila wakati nanda ndayumana kwe jilani kwene ndiwala wayu mwivi mailevo nani kweneli liza njile vile vile jilani kumuntu mzima nakwenda ali ntamu itambia namnayo nemwino kwizshe nayo kwenisha lundo kwizsha nawe kwasabanga chandete luoza nia kuti yonsi kwenea aivi <noise>